Ga̱ ɗe kapa a na̱ la ga̱ tong ga̱n ɗan kapa tong ga̱n vwan ni, tong ga̱ shak pang ga̱ da̱ da̱a̱n tpng ga̱ van ni, la ga va̱an ni lat ɗe ga̱ le nin wus, de ga̱ ba̱a̱n ni, la baan, la yo lat, de ga̱ sam ni, ɗe ga̱ shi ang ni ta̱ dong, la ga̱ shiang ni lat ɗe ga̱ tang bi ga̱ ɗe pal jam yi, la ga̱ pal no, de ga̱ hada bi futuk. La ga̱ da̱ ga̱ sharap, tong ga̱ ɗe ga shita-shita la ga̱ da̱ ga shita lat, ga̱ tang la ma̱er ban das ɗe ga le yi da̱a̱n. La ga̱ tang ma̱er ban, la ga̱ ga̱ ma̱er konkwan tong ga̱ ba̱a̱t pa le na̱n da̱a̱n, ɗe ga̱ hada ni ɗe ga̱ le ken ni ga̱ hada ɗe la bi ga̱ rok muk nasara ga̱ le din da̱a̱n, la ga̱ hada lat ga̱ tang la sharap ga̱ ɗe ga̱ kak yi, la ga̱ kak la za̱r hok lat de ga̱ vwan ni. La ga̱ vwan ni lat, bi tuk hok la fial dla kapa ga̱ la ga̱ dla kapa ga̱ ga̱ dla sharap ga̱ de ba de ga̱ tanf la da̱u nasara ni yi, la ga̱ ga̱rep la daau nasara na̱, de ga̱ le yi da̱a̱n tasak kapa hok la nung, la nung yo dip ɗe gwen sharan hok, ko ma nung de la ga̱ mang la da̱u nasara na̱, la ga̱ dla ko gurum lan lang ɗe ga̱ dalang la keleng kias ni man ga̱fe sa̱ nung kuma na a sa̱ ga̱ demen bi